Onduudite kutya oshafimana okukala ovanhu velilonga omalaka ayooloka mounyuni ngenge otwa tale nawa ounyuni paife ota weende taulunduluka ounyuni una exumokomesho ounyuni una oilongo tayeendafana ovanhu taveendafana hano okudja koilongo yayooloka ndee ngenge opena nee elipulo kutya mbela eshi ovanhu aava tava endafana ovuudite oveuditafane tuu pakupopyafana momakwatafano avo ovanhu aava oveluudite tuu shoo osho nee nduudite kutya oshafimana ovanhu okulilonga omalaka ayooloka ngeenge owatale omunhu ohakala ena elaka limwe alike ile omalaka eli aavali oo elihonga ile anyama okudja kovakulunhu vaye ndee natango ndee natango omunhu okwa pumbwa okukala ena ele elihonga omalaka ayooloka natu tameke nande okuli pamwe omofikola okaana ngenge otakatameke ofikola ohakalongwa melaka laina eli kanyama oshoyo natango elaka lopambelewa olo hali longifwa moshilongo omo keli nopo nee hakadulu okukala kelilonga opo kadule okukwatafana nokupopya novanhu vayooloka veendodod dayooloka ngeenge otwa tala monena otuna omalaka mahapu notuna ovanhu vomihoko dayooloka notuna ovanhu voilongo yayooloka hano otuna lela omalaka mahapu ndee ngenge nee owakala ovanhu aava vomalaka ayooloka kaveluudite otaadulu tuu okukwatafana Otaadulu tuu okupopya otaadulu tuu okulipopifa otaadulu tuu okulipula omeva ngoo aa okunwa omokakopi kutya kwafelenge omeva ndimwe melaka linya shaashi ngenge owadi aapa waya koshilongo shonhumba ile poshiindalongo ndee kushi elaka eli halipopiwamo ouna okukala wamona oixuna kushi kupopifa nande ookuli ile kushi kwiindila omeva ile kushi kupula omulele waapa tonangala pamwe owakana nande okuli ovanhu otave kupukulula ngahelipi otomono ouyelele oo wahala ngahelipi ngenge kushi elaka lonhuma hano ondiwete kutya oshafimana ovanhu tulilonge omalaka ayooloka ndadini okutumbula nande okuli otuna omalaka mahapu ngaashi otuna nande elaka aalo hali popiwa kovanhu ovo ihavauduko ovo hatwiifana kutya ovafita matwi ile eembolo paife ngenge omunhu ou womufitamatwi okwayi moshipangelo tapula ekwafo lonumba eudite nai ile aya mombelewa tapula ekwafo lonumba otavadulu tuu okukwatafana nomunambelewa oo temuyakula omunambelewa omunambelwa mbela oo eli mombelewa aamo okuudite tuu elaka aalo talipopiwa komunhu ou hano otashikala shidjuu omunhu ou nena itamono omakwafo oo ahala shaashi oshinima shotete kaveluudite kaveluudite nomuyakuli waye outemupe ekwafo eli ahala otuna natango ovanhu ovo hava popi elaka lovanhu ovo ihavamonoko aapofi Elaka aalo moshitakumi hali ufanwa kutya elaka lo braille, hali leshwa neenyala ngenge nee otuna omunhu ou okuna ounghundi woku haudako shaashi otuna ovanhu ovo vena ounghundi woku haudako yee okuna ounghundi woku hamonako omunhu ohalesha ashike ile ohapopi ashiek melaka aalo lo braille halileshwa neenyala mbela omunhu oo otadulu tuu okukala amona ekwafo mbela omunhu ou ota dulu tuu okukala apewa ouyelele oo uli mondjila ahala shaashi otadulu okukala eli nomunhu ou temukwafele ile temukwata kemango ashike omunhu ou otadulu okukala itapopi eemumbwe odo omunhu ou apumbwa hano shoo osho nduudite kutya ovanhu otwapumbwa okwiilonga omalaka aeshe opo ovanhu ovo ihavaudu omalaka eetu vamone okukala vamona omayakulo oo vapumbwa eenghalamwenyo davo natuye nando kuli naatango ngenge okokumona omauyelele kakale ashike kokukwatafana oko- oko- ko- kokukonga omauyelele otuna oilongo yayooloka otuna ovatalelelipo haveya moilongo omunhu ota popi elaka lokoshilongo shavo eshi teya omu katuluudite naye nena ohatudulu okukwatafana naye ngahelipi ohatu dulu okumupa ouyelele oo apumbwa ngahelipi ota dulu okukala amona ouyelele oo apumbwa ngahelipi hano eshi ngoo ounyuni taweende tauxumu komesho ondiwete otwa pumbwa natango ovanhu vakale viilonga omalaka ayooloka omunhu hapopi nande omalaka eli atatu Ile hapopi nande omalaka eli anhe ile hapopi nande omalaka eli atanho opo adule okukala akwatafana novanhu vomihoko dayooloka ovanhu vadja koilongo yayooloka ovanhu veendododo dayooloka ovanhu vomifika dayooloka natutale nande omeni loshilongo shetu otuna ovanhu ovo inaalongwa nande okuli omunhu hapopi ashike elaka laye olo anyama kwiina keshi elaka lopambelewa ohapopi ashike elaka laye olo anyama kwiina ovanhu aava onduudite kutya peemito dihapu ohavakala vapatelwa kondje okukumona omauyelele ndee nomuvo vene ohavakala vena outile kutya ngeenge ondayi pomunambelwa ou itapenge ouyelele ou ndahala shaashi shaashi efimbo limwe otoyi mombelewa yonhumba ndee omunhu ou elimo ihapopi elaka aali hopopi pookapena omutoloki oo tekufatululile kutya ngaha omunhu otati ngaha otati ngaha natango ngeenge nee opena omutoloki omutoloki oo otawanifilepo tuu mbela omunhu oo okumunyamukula nokumupa ouyelele aushe tapumbwa ile pamwe ile pamwe omutoloki okulipo ndee haye apyokoka melaka eli talipopiwa ile aye ena owino pamwe opo telihongo nande ookuli hano ondiwete kutya oshafimana opo ovanhu aveshe vakale velilonga omalaka ayooloka mounyuni ndadini okutumbula omunhu otoyi nande omolweendo tokatalelepo nande oko america ile oto katalelapo nande oko asia Eshitoyi kunya ovanhu ohaapopi elaka lavo lilile mbela ovanhu aava otopopi navo momukalo ulingahalipi ovanhu aava otovapula omakwafo mbela momukalo ulingahelipi shoo osho handi tile kutya ounyuni owapumbwa okushendjwa ndee ovanhu tavakala haalongifa elaka limwaalike ile nande omeefikola namweetwe omalaka oilongwa ilipo yatala komalaka aeshe taelinyenge mounyuni unene unene tuu omalaka oo eli haalongifwa moku kwatafana novanhu ounona navalongwe omalaka ayooloka opo vadule okukwatafana opo omunhu keshe adule okukala amanguluka adule okukala akonga amona ouyelele oo apumbwa ndee hakukala ashike omunhu ngenge otayi mombelewa ndee kapena oo temunyamukula ile otakongo ekwafo lonhumba ndee kapena ou temunyamukula otiishunine inamona enyamukulo onduudite kutya oshafimana ovanhu valongwe omalaka ayooka ondadidilika natango opena oshiniam shimwe omunhu eudite kutya itadulu okwiilonga elaka lonumba shaashi pamwe otalii nande omoshipala omufyuululwakalo wavo ile olili ominge nomifyuululwakalo daye oshiima eshi ondiwete kutya iinima hayeetwapo molwo omautondwe onumba ile ovanhu vena uukwamuhoko kutya ame itandidulu okupopya elaka loshiingilisa shaashi ame ondimulaule ile itandidulu okupopya elaka loshi damara shaashi ame ondimulaule ile Omuherero ita dulu okupopya elaka loshikwanyama shaashi omuherero ile omunhu adja ko america itadulu okupopya elaka loshikwanyama shaashi omuherero ngenge natango otwa tala ounyuni ota weende wayuka komesho nongenge otwa didilika kaimba natango o- o- o- ohaitale nokunongonona nawa limwe lomomafiku ohatu kelihaluka takuti ounyuni owaninga oshilongo shimwe vafa ngeno omunhu toti ovanhu veli meumbo limwe ile momukunda umwe paife ohatu kakwatafana ngahelipi ohatu kapopyafana ngahelipi ohatukelihonga omifyuululwakalo davakwetu ngahelipi shaashi fyee ngenge katu luudite nena ngenge katuluudite opena einda olo lilipo olo taliimbi tudule okukala twamona omauyelele kakele natango kokushiiva omalaka ile ovanhu vakale vapopya omalaka omalaka natango ohaa eta eemito dihapu ndadini okutumbula nande eemito doilonga monena omu ngenge otohange nande okuli ile owatala nande opoivilo yonumba ngenge owatala nande okuli poshivilo opena nande omunhu ihauduko omufita matwi maala ohamonoko ovanhu ovanhu ovo hatuufana kutya eembolo ohapakala pena omunhu oo tafatululile omunhu oo nena omunhu oo tafatulula ohafutwa opena nande oshivilo shonumba tashiningwa ngaashi ngoo oivilo yakula haidulu okukala tainingwa ovatalelipo nande okuli taadi kiilongo yayooloka ile ovakalelipo voilongo nande okuli taadi kiilongo yayooloka taveya oku Taveya komutumba wonhumba tauningilwa moshilongo shonumba ohapakala pena omutoloki adja moshilongo omo ile omunhu unya tadi koshilongo shinya otadiko nomutoloki waye ou teya okumufatululila oo haudu omalaka edulife pwaavali nena omunhu ou otafutwa ngaho otasheeta natango oyuuyemo kakele kaasho natango otasheeta eemito dihapu ndadini okutumbula nande omeefikola ngeenge owahange omunhu tekelihonga kodje yoshilongo ohapakala pena kutya omunhu oo nakale eshi etamako ile euditeko elaka aalo petameko itakutiwa kutya nakale elishi filufilu ndee nakale hadulu okukala tapopi nomunhu eluudite tadulu okupula ekwafo lonhumba tadulu okupula apewe omeva tadulu okupula apewe omulele tadulu okupukululwa opo shimuningile shipu kutya eshi takaya koshilongo shonumba ita ulike afa omunhu akana naye otaulike kutya omunhu eya okulihonga shili ile omunhu eya okukonga ouyelele wonhumba ashike okushi odiililo yoshilongo osho ile yopoima aapo takakala eli ano onduudite kutya kakele ashike kokushiiva omalaka otasheeta eemito dihapu shoo otasheetifa natango exumokomesho ile omakulo eliko nande okuli oilongo popepi shaashi ovanhu otava popi pamukalo umwe ovanhu veluudite otashikala otashivakalele shipu nonduudite kutya oshafimana opo ounyuni utale nokulundulula kutya ovanhu navelihonge Omalaka ayooloka opo tudule okukala twakwatafana opo tudule okukala twamona omauyelele ina kutalika kutya omunhu okuna olema wonumba okuna ounghundi wonumba shaashi ngenge ondatale opena omwaka pokati kovanhu ava vena oulema novanhu aava vehena omaulema ovanhu ava vena omaulema oveli konima kashona ngee tashiya kokumona omayakulo kutya nee omiipangelo kutya nee omiipangelo omeefikola omembaanga ile keshe ngoo omayakulo oo tavapumbwa opena omwaka lela ndee oulipo medina laashi kutya kapena ovanhu vadeulwa ile ovanhu inatuhala oku ovanhu viilonge ile tulongwe tukale hatupopi omalaka aeshe opo tudule okukala twakwatafana fyee tudule okukala twelipa omauyelele nomayele hano ondiudite kutya oshili shafimana neenghono opo ovanhu aveshe vakale valongwa omalaka haapopiwa mounyuni voo vakale nande nee omunhu kutya elaka kelishi okulipopya otwaatwa ngaashi lilipo shaashike omunhu tadulu okukala akwatafana eshi etameko lelaka ile euditeko kutya omunhu ngenge ondayi koshilongo shonumba ohaidulu okupula omeva ngaha ohadidulu okupukululwa ngaha ohaidulu okukala ndamona ouyelele ou ngaha shaashi onduuditeko elaka aalo halipopiwa moshilongo omo nohandi pula omapangelo alongele kumwe ndee taeta oshimaa shokoo ovanhu velihonge omalaka aeshe omunhu akale eshi Etamekelo lelaka kutya ngee ohaipula omeva ondina okupopya ngaha ngee ohaipula shonumba ondina okukala nda ndanyamukulwa ngaha opo ouyuni ushendje ukale ounyuni uwa ounyuni una ombili ounyuni una ekwatafano liwa oshoyo ngoo natango nokuyandja omayele nomapukululo nounona ovapumbwa eshi veli meefikola paife vakale taalongwa omalaka aeshe opo shivaningile shipu eshi tavaka kula kutya pamwe otava kakonga nande eemito doikwiilonga koilonga imwe okaana otashikaningile shipu ndee otwa didilika natango omweenda nandjila aya koshilongo shonumba ndee tapopi elaka alolihefi lomoshilongo omo ovanhu otavelinyota keemadi kutya oo omudjailongo omulyati weehoni taveli popi momikalo dii shashi okuudite kutya omunhu ou keshi woshilongo shetu keshi welaka letu omweenda nandjila ile pamwe omweendafuka neyakulo olo tapewa ihapewa eyakulo liwa shaashi oveudite kutya kefi omunhu womuhoko wavo hano oshinima aasho nasho oshinima shimwe shilipo nasho tashiinyenge moshiwana aaanhu nande otai mombelewa yonhumba ahala ekwafelo longadi ndee tapopi elaka limwe lihefi elaka lopambelewa omunhu nena otamono kutya omunhu keshi welaka lange ita ndidulu okumupa ouyelele ile itandidiulu okumupa ouyelele ou itadindulu kumupaa Ekwafo eli tapumbwa shaashi keshi welaka la keshi welaka laye hano oshiwa ovanhu velilonge omalaka aeshe opo vadule okukwatafana opo vadule okumona omauyelele opo vadule natango okuxuma komesho shoo oshiwana noxo natango shidule okukala shina ombili ngenge ovanhu ovakala haapopi omalaka aeshe veluuditafane oshidjuu okutongolola kutya nani omunhu ou keshi womuhoko wange kapena ou temuningi nai shaashi okuudite ashike kutya omunhu naye mboli ohatuluudu owomuhoko wetu atushe vamwaaveke kapena kapena outatongolola kutya ou okwadja koshilongo shaapeni ou okwadja koshilongo shilipipo oukwadja koshitopolwa shilipipo shaashi ovanhu otavapopi elaka limwe shaashi ovanhu oveluudite notashikala shipu nounyuni otaukala una ombili nelongelokumwe otalikalapo mokati kovanhu otava kala vena elongelo kumwe liwa shaashi oveluudite kutya ou mboli omumwameme kena kutya otemungwenyuna shaashi otava kwatafana ile otava popyafana melaka lafaafana melaka veluudite shoo osho handi pula kutya omapangelo naatale koshinima eshi shokutula moilong omalaka akale ovanhu tavelihongo omalaka ayooloka opo ovanhu vadule okukwatafana moshiwana voo ovanhu vadule okweendafana noku kala taalongo nokuya kumwe nombili